<noise> Jeꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ chiuuwaa na quiooꞌ na na cwiwa na cho tsa̱ chaꞌ na cantsaa jndye nnom cantsaa na mꞌaⁿ cantsaa, cantsaa na cajnda̱a̱ndye na cachꞌundye cantsaa na xcweya ndoꞌ cantsaa na ntꞌmaaⁿndye maxjeⁿ waa chiuuwaa nnom na cwilaꞌno̱ⁿꞌndyeyoꞌ ꞌnaaⁿ na cwilꞌayoꞌ ꞌnaⁿ na nnda̱a̱ na nlaꞌno̱ⁿꞌndyeyoꞌ chaꞌ na ñꞌeeⁿꞌ cantsaa na nlꞌayoꞌ cwii nnom jndye chaꞌ na nntꞌiaaꞌ xꞌiaaꞌyoꞌ oo na nljeii xꞌiaaꞌyoꞌ jom waa cwii nnom jndye na nntsꞌaaⁿ quia na aa na ñejnoomꞌm oo quia na jnda̱ tsuuñe oo quia na waa joꞌnaꞌ nntseiñeeⁿ maxjeⁿ cwii nnom jndye na nlꞌana, mati jeꞌ quilꞌana na nleijnoomna ñoomꞌ xꞌiaana chaꞌ na nntꞌiaaꞌ xꞌiaana joona luaaꞌ cwii nnom na quio cantsaa sa̱a̱ mati jeꞌ chaꞌ na caxti oo catsjom mati jeꞌ joona jeꞌ xuiiꞌ nnom na quilꞌana ntquiuuya na cwii caxti oo cwii catsjom. Na nlcaaⁿ na nlcwaaⁿꞌaⁿ nntsꞌaaⁿ na taꞌjnaaⁿꞌa ntyjawaa na nntꞌioom na ñejnoomꞌm jndaaꞌ jndye nntsꞌaaⁿ na nntseixuaⁿ na nntseiñeeⁿ na jom ñejnoomꞌm mati jeꞌ nlaꞌno̱o̱ⁿꞌa quia na cwii caxti oo catsjom na mañequeⁿyoꞌ jndaaꞌ jndye machꞌeeyoꞌ na juuyoꞌ mañeꞌ malꞌueyoꞌ yuu na nncjaa nncjaawatyeeⁿyoꞌ na na nlqueⁿyoꞌ mati jeꞌ xjeⁿ na jnda̱ tqueⁿyoꞌ jeꞌ mati jeꞌ jndaaꞌ mati xeⁿ na mamꞌaⁿ caxtiꞌndaa oo canjomꞌndaa jeꞌ xeⁿ na manoom ntseinaaⁿ jeꞌ jndaaꞌ jndye nntsꞌaaⁿ na nncwaaⁿ jooyoꞌ mati jeꞌ jndaaꞌ jndye nntsꞌaaⁿ xeⁿ na mꞌaaⁿ cwii tsꞌaⁿ na jaantyjaaꞌ na nntsꞌaa cwii nnom nata̱ꞌ oo nawiꞌ ntseinaaⁿ jndaaꞌ jndye joꞌ luaaꞌ na matseiꞌno̱ⁿꞌa na quiooꞌ na cwiwa quiooꞌ na cho tsa̱ luaaꞌ chiuuwaa na cwilaꞌno̱ⁿꞌndyeyoꞌ ꞌnaaⁿ na ñꞌomyoꞌ chiuuwaa na nlaꞌno̱ⁿꞌndyeyoꞌ naquiiꞌntaaⁿyoꞌ.